पाण्याचो जो अल्टिट्यूड आसा तो जार चड आसत जल्या। पाणी बेगीन खटखट्टा कारण जेव्हा अल्टिट्यूड चड आस्ता। तेव्हा पाणी साख्या थंड नस्त आनी त्याच। <hesitation> खातेर पाणी रोकडा खटखट्टा साख्याच संगला। जल्या पाणी आपलय नॉर्मल स्टेगीरना।